<noise> Mety eo eo amin'ny dimy ambin'ny folo lera isan-kerignandro akeo lera andehagnako mandeha mibôaka tragno ôhatra zah key ka fa latsinaigny mandeha à lekôly mananjaigny ka talata robia kamisy zoma ,sabotsy zah mandeha mivory a leglizy ka fa deux heure andro eo eo amin'ny quatre heure de temps eo zah kany ,dimanche ka zaho o mandraigny ka zah mandeha a leglizy juska hariva fa anelanelagn'izegny ka zah ndraiky managno korsa amin'gny an-tagnambe agny mandagny eo eo amin'gny telo na efatra lera akeo ka ka.